Hiinah om sääne tava, et ku sa läät kinkagi poolõ küllä vai kinkagi majja sisenet, sis egäl juhul piät võtma vüürüseh <hesitation> jala- <hesitation> jalanõuq ärq jalast.